lɛ ya abezo nɛ we da mi zui mi cabrui depui lo mi aeroso a wozo ere lo i dia ma mi doua a yi a zuan ere mi bin lo zuan-so lo hɛna ho zuan-so a zo ji a mini ɛnɛ a lo aro zo azo yu nu-human mi lo hamana lo hamana matete azo ji a nu-humana ho yɛrɛ a lo